أحب اكون مؤلف مشهور, لأن الكتابة تعطيك الفرصة, تعبر عن افكارك ومشاعرك بشكل عميق, وتقدر تلامس قلوب الناس من خلال فصاحتك وقصصك, وبعد المؤلف يقدر يخلق عالم جديدة, شخصيات تخلي الناس يعيشون تجارب مختلفة, أما الشهرة كممثل تكون حلوة, بس أحياناً تحس فيها ضغط كبير, الكتابة تعطيك مساحة للحرية والإبداع.